. Iyoo mómusimi amooġo afiami mókaḃombolõ, wa díe kuźawa kiaġe ṗoko moźamora óluḃ, moźamora śiśeniśiśe, káḃombolõ nafia. Káḃombolõ muṗe búlooḃom. Bokañara, niġaġẽḃõ. Aġiãġõ alanafia mata aleġomeġẽ kumooġo kuleroroken. Añaḃanafiaanoo náñameġonio. Íi ñóefiamiġaḃombolõ edialeneɭoi, ánoomu bonadiale názindili? Náḃeġuwuro, náḃeġo ipuo, kúḃioġuriga tímiise ixonele? Ánoomu źisaĩyom? Debianuġudiaezu. Oleġomeġẽ nakiẽl; amooġo aɭale zó. Búŝiŝimuźe fambo, ofia mónaŝimu naġẽġaḃombolõ. Meġufiele, buġiã éḃombolõ. . Adifiaġaɭo ómunaġẽġaḃombolõ: omaoġẽ fo- koroźaġoman. Namuṗeġuḃaġuleḃa. Káḃombolõ c’est unisuar waruami rúmunda. Dialenehiŋ túlutulu ominuḃay, ni míetiaedimi haan niġupapa, káḃombolõ kuḃay múreum múriga: moḃabom nímaźira. Káḃombolõ nádin. Ennanuġuna, ennavodaa, kuñaossu nuġuġẽ timiġaṗandu memañaḃanaḃay múlomuko. Oḃanafugu purġaɭo mareiniore níkiġaḃombolõ numuŝa. Káḃombolõ naḃay tóna- náĵenemi amooġo náɭiale. Ámilaleġaśie, amiñare numuiniediɭo osonilee osonixuniriee fonirenopiaho. Naḃayatiaya, areyaġáḃombolõ naḃayatiaya. Nímbie kadiaŋe, híiḃo kóġie kóġaḃomboloŋi, nombuġo ánom. . Tóġuġuremi kadiaŋe áġuonihiiḃu mata kadiaŋe nadialenaśaseśaas tíeyoŋe oḃananaeġaḃan. Kaḃãko okinuġuɭe, niġaraġo nótis kom káxon híiḃo. Híiḃo kañadianiġaġẽhoġẽ, kadiaŋe niġaġẽ. Veḃã víi, kañaora nótis, kañaḃaan búxunaḃo muṗe kuñameḃuo oɭũfíhiiḃo, nónumuɭieġaxon, oɭũkiġadiaŋe nónumuɭieġaxon. Muṗe kúxunaġo nuġukukuoḃo kúnanuġuzuo. Numuiġaɭo barẽkaḃae niġaxoeḃe, niġanakaḃãko baṗambuɭe níġaxon, dóġuñaɭe. Fíhiiḃo fíhi, onaeḃabum nonae máźira. Bíḃabuõbiḃi, híiḃo ólanodiẽ niḃabuom módieniñixu. Afiaminafia. Múźiro númuimoñixu, híiḃo moñarere nódien asambeɭi fíhiiḃo ódine. Moini óere erimi nafiamomuna, añaḃanafiaġaɭo oma áɭimexu . Taminaraḃeneraḃen walaoraḃene, posk u- ośenośaas. Ínźeźemedĩ tiare źirengẽ híiḃo amooġo ózonźe nafa nafiaġaɭo źinire híiḃo. Onaforeñapi źinixarene, níñihelom muṗe. Kadiaŋe, óḃaerale náġus. Me nombuġo áan piabuġo áan. Kóġie koo káḃomboloni. Kadiaŋe menaɭeġe tóḃaśen, néśen. Báśen kazualeźe báśen, éśen. Éśen einiebia níbaśen. Éśenġadiaŋeźeġákuon, báśen ediaŋeźe eḃey: imineɭoḃo buzuṗ, ñoġadiaŋe báśenaĵeene. Moimiġaɭo aminizimen áñiiśen, añaḃailalo oṗeŋeźe. Kañaḃaorẽho, aaḃosaźe ailaoṗeñeli, báñiitimoo. Kalemezĩkaɭaa, ásambeɭi káĵeera mimaanu báñi koxaamo wadialawariiŋaa mánuḃaśen: ŋoediaŋe néĵaa. káñaɭi buyoo, niġafiaġaɭo ímieḃinee. Búzuṗ . Óo íliliŋohem, onififia túlu túlu niɭalebuzui onaoman. Buzui onaoman, bañon níḃuhuśa tĩ túlu túlu, búnoonuḃuhuśa tĩ túlu túlu, báŝiele síliŋosihi. Áiźaisuġarosi, síri. Ámiñahesulo nimien, nímbeimiohe níḃeġarosu. Anaho ómu koġuɭiemibokomma kufiaru kutiarueźani, onahonuġuxumen karosu oɭum símieṗ iśuosemi. Ñoġuñainiaremi, ahinaɭo arenídupo.